<noise> Misy an-karazany roa ndraiky zany megnaka fampiasaiko, <noise> de megnaka sôja o izy koa fagnanaovagna <hesitation> handro ro ôh, amin'ny resaka hagnina karaha an'igny zany <noise> de izy kô agnaovagna lasary ndraiky misy megnaka tournesol regny matetika ampiasaiky.